Won Arbini kukundi kikundumaf yauf inin manif akas yaa yenan, arbinii akas yayatin yani ilaltia tok ta lamesitinen buraruma yani wol ilalaa yani wol tuetaa dubii arbin dande yani hoatini yani inin ka family toko hiitein dandee fan wolinmaru nam family toko hadum fan marta ili hatin dette won sagalea sitkanite ama burarine si ilalti ak ilaltianne.